نقوله بلي <hesitation> ينقّص الـ <hesitation> الماكلة الحلوة ما ياكلهاش بزاف مشي شرط يقطعها قاع ضربة وحدة، لا، ينقّص. مثلا إذا شاف روحه في هاذاك النهار كلا حبة تاع قاطو، ما يزيدش ياكل حاجة وحداخرا <hesitation> معاها حلوة فـ في الليل. <hesitation> و مبعد من يشوف روحه باغي ياكل بزاف حاجة حلوة، يشرب الما.